انا عادي استيقظ مثلا الساعه احداشر كذا اصلي الظهر اسوي لي قهوه انزل اتمشى شوي في الشوارع بعدين انهي بعد الدروس الجامعيه بعدين انزل اخر النهار كذا بعد العصر انزل اتمشى على كورنيش الساحل وتجول اخذ كم صوره كذا اقابل الاهلي لاجلس مع الربع اخر الليل هك